दूरबीन मन के पहिले सबसे ज्यादा इस्तेमाल डाकू मन करत रहिन। जेकर से ओमन दूर के चीज़ ल पास म बड़का बड़का देखत रहिन। दूरबीन म तीन चार ठो कांच लगे रहेल जेकर वजह से दूर के चीज़। पास म दिखथे अउ बड़का दिखथे।